أيه أقدر أسبح وأركب الدراجة. تعلمت السباحة في سن مبكر، تقريبا كان عمري ست سنوات، واستغرقت حوالي أسبوعين لتعلم الأساسيات. أما ركوب الدراجة تعلمت في عمر سبع سنوات، وأخذ مني كذا يوم لأتعلم التوازن تعرفون عمري صغير وكذا. ها الأنشطة ممتعة وتساعدني أكون نشيط.